Kaira nai sirania wekan <hesitation> woira ira, kai nara, <hesitation> kai faraira, kai kuwakas'a kai la walu'ki <hesitation> kai langarira, <hesitation> kai talisara, <hesitation> kai niura, <hesitation> kai bebana, kai balara, kai anyai'ra, <hesitation> tu kai anga'ra, <hesitation> kai umak'a, la waluk la waluk kai'ia kai'ia, kai aka'ta, kai durana, kai timumuna, kai lamu'na. Kai sisana, kai adina, kai farota'sa, kai samala, <hesitation> kai waladara, kai ema'la, kai lai kai kai. Kai witaura, <hesitation> kai ritura, kai cinara, kai ba'at, kai kuwinara, kai ga'ama, kai sukana, kai sukuna. kai modara, <hesitation> kai damura, kai gilimudana, kai sabarana. Kai dua'na, kai <hesitation> furmeta'na, kai madura, kai mudara, kai wngusa, kai butabataka, kai kuwarara, <hesitation> kai taweraka. Kai wekan loka lire mole la waluke kai lae. <hesitation> Kai maura, <hesitation> kai sekasa, kai mataulara, kai matura, <hesitation> kai mutura, kai kofira, kai tombira. Kai leranga, kai legana, kai merana, kai kurana, kai mangustana, kai polanga, kai la woun ne <hesitation> kai iwa wekan lia mole kai lai <hesitation> kai gogota, kai pola'nga, kai genura, kai ligotara, kai jegjegara, kai lasuna, kai lifara, kai warura, kai sasaura, <hesitation> kai nasura. Kai, kai <hesitation> duraladana, kai maki'lira, kai tou'ra, kai lai <hesitation> kai lifara, kai telis esira, kai kanangana, kai fudira, panggalara, kai <hesitation> malusi, kai gilura, kai daraka, kai kadon donga, <hesitation> kai laklaka, <hesitation> kai girakusa, kai kela. Tua <hesitation> kai damara, <hesitation> tua <hesitation> kai tali'yasa. Iye'e ngasan-ngasan kai wo, nai pula seran ne'le.